Ɗun kaa hitaande nde Babba an soodani kan telefoŋ ndee. Tayi bande an fuu walaa ndeen. Min tan ndeen heɓi ndeen telefoŋ. <hesitation> ɗun miɗe waawi wiide ɗun suɓeniir ɓawɗo, illa mi suka faa jooni mi yeggitaayi ɗun.